Ngueno ndame anchia tunga nuu yuu problema de ayo'o doctoria, uun ndixna ano'o doctora kenuu ndame chin davii nina han ho o on cuneta resfriado kenuu ujun chinana kena chindame chinana ndó, kua kei ni destripar kenechi ndikendame ndame jun ña'a vapunrut nuu jun chinemi ki vapurt kechí yina kenuu nduva'a iñan yindeme kenuu xhindeviun un via tu ndanumina chí ihó doctor.